כ'בין נישט אזוי גוט אין א ארבעט וואו מען דארף האבן דעדליינס, <hesitation> אדער א ארבעט וואו מ'זיצט אין א אפיס און ס'טוהט זיך אסאך, ס'איז דא א באנטש מענטשן מיט נויז, ווייל איך ווער זייער שנעל דיסטרעקטעד פון אויב ס'טוהט זיך ארום מיך צו א באנטש זאכן